Ny saka a kely noho ny alika, matetika amin'ny ankapobeany. Ary ny feoan'izy ireo ihany koa, ny saka minaonao ary ny alika mivovoa. De ny toerana fasiana azy ireo matetikany saka aty antrano fa ny alika any ivelan'ny tanàna.